Ammudtsa məng ndəgəta ma tsawhut tsag ma zarhra may vəka vəgbiya ava ma tsahgu tsag may vəyaka vəgyi ma tsaghu tsag ki chəka vəkay, ma tsaghu tsag ka muta’a daga ɗalga vəkayya sarta njza kəyam makstsa am njzaməng makarata nɗa makratandana bəta njza ku bad səga’a kum dagal dama makaranta ku may dga ɗalgəy ba dagal nuda kum mandala makarəntna ma thingha thing kan ka gud palla, buuwa, hkirda, ufalaɗa, judun unkaha adagal da ma kwathrin kwan ka makaranta makarən kuma ma kwathrin ka ksa ba mum sarfamda ba pal makaratantən kwan ka makarant kuma ma dghall asada həng hənaharuwa amay həng may makaranti njza sarta wur tsa ma chin ba kthabirt wanjza. Machiyam ndit ching mahara kay ku chighatay may chiyak chig na dadaha ku babaha ku malahah ma chighət ching thakadur wura a barana’a ma barghən ma barghabarga atatuu ka thang kathangha ma talghu talg ka kathanghaha ma gha mang da ckaka’a adagal cka chak magha may da ckakaya a dagal da sgha ma məng məng mudaha kwaly dagal ma mutha aghal tirghalga rathama mulwadmulgwa innadagal da ma makaranta awara mənga adagal dama makaranta ay tkalmahtsa ku agha may da kwabi arksak-ksga arlannak lang dagalal dama makarantən ar ghackan magha ghachgahar ghechga adadama makaranta ma dgha da ma makaranta məng sarta thəɗga sarta thəlgən kuma adagal d jzajzalla jzajzallaghna inwa da thədga nən dvakaya ma marata’a n thədg ma thnəna thəng nən thədg makaranta amdaama class məng malam maha ruwa malamahruwan kuma ar tsag ku tsag kdəgəta. Awana nəgnən marayuwa a wara ammuda dəgəy nagnən marayuwagha aɗabakwaha ma na nəg ka doclala adagal mana nəg ka lawya adagal da a a a məng nəy məng na dəgataha dagal məng na dəgətahi da krant nəng baway kukwar kdəga karatuwa a karantganba məng dgəy a karant gana ma karant gha karantgha karant ka ɗəganəntsa mulku mulgwa dagal dama maranta mulku mulgwa marayuwagha sirgra dadaha, babaha, malaha ɓagyamar ɓag kzarahaməyam ka makaranta ma ɓagara mə ma ɓagay ma ɓagara məyam ka zahuməyam ka thaktsa ksa’a a thiknabi dəgəy agha nəng nən marayuwagha a ka rayuwa uddah ɗan ləy ɓugarabag ka maranta ləy ɓagaraɓag ka makarantsa waya wayg nəthir arməng dən ar məng da ilmi ar dagal ku bada vakwarra aragalla ku kwar kthir ksak ksək nuda ma ɓaghaɓag ka makaranta’a. Ma ɓaghay ka makarantiya war wa da ksak ksəkga kthira ammuda ku badada kwa njzga vavaki ma hənha udda ku dada kwa thədga ku dada kwa ɓathir dən ghya wətgha udda nagan takəya ɓaghaɓag ka makaranta ma zamanəyintsa ku ba thiga kwaɓa dama banka ku ba tɗa kwaɓa magha sirgay may dada kwa ksag ksəgbi məng vavaki dand nay mənga dada kwa sirga kwan ɓagay ka makarantbi may may dən da ilmibi ka gata dad ləy ɓagraɓag ka karatunən takəya ay insirgay ka ɓathir dkwanbiya mulwad mulgwa awaram məng na daghəna anay ching ku war sirga-sirgay vlak vəlg nuda ma bankna ma vlak vəlg nuda kwan ki dəgətha ku warəy ɓathir dvakaybi bakah wa sirga-sirg ka daga hən nlay vəlghay ma mar-mar marg dana marg ku dana dagal nudana tɗuu kwaɓagha mat tghu təg kwɓagha kəh kum asirgay kəya takəya war wa təggu kwaɓahənbi inwa səgra ɓagyama ɓag karatuwa maɓag yama ɓag karatuwa. Ku bathɗan huɓgu nəmayam na kəyam may hulɓganbiya njzamakstsa ba gavəy karatuya njzamakasay am dagal nuda dama makaranta kəyam ghall gumnatəy thaɓa dagha nuda dama thda’a may kwaɓa dama makarantbiya məng nəy ar nafagan kzarhahatira dama makaranta amma may nakwabbiya takəya kumay fa zarhamd ma makaranta gumnatibiya makaranta gumnatiya kuma ba kumdtsa ɓaganu da ha makaranta gumnati ka karatuwa kuba vakwara’a kum dagal nəmda da ɓathira ma klassa məng lay ɓagh ray ka makaranta gumnatibiya məng ləy ɓagaraka makaranta gumnatibiya məng ləy ɓagaraɓag ka makaranta gumnati amma kum buma klass vak pal jzumtru jzrd kləy ɓakly ɓagraɓy ka makaranti ləy kwaɓa njza wurtsa njza bagan mahuma hak ka kvakwariya ar dama klass ar tsagtir tsag ka zarah kadəgəta njza wura madam daləy dama makarantiya. Məng dadakwa vaza zarha ar vaza zarha kwar k zər wa daləy da ma makarantra njza wura kum gəjzga ma am daləy dama makarant davalanga’a məng principal amda ma damdaləy dama makarantitsa gyar da mutana ma nghat nəhga agha zəra makaranta ka tagar tag kudah takəya vəmət vəg k zərna a warama ma vəyakit vəg muda’a ɓulkum nud ma muta lanak-lang nuda ma muta ma daval dama makaranta məng va vakəy trav nuda mamakerahta takəya ay way wan zər wan zərts wan zəntsum lawa ləg ka dagal dama makarata a valava vəlg na tsga a wara muda ko tsg klava, ko tsg ufaɗa məng dada kwa ma makarant thran kaway ba kalud ma ɓaghəna ɓag ki dəgət ghwaɗa tow ba kalag kalg nuda dəgət ghwaɗan kuma thathwaləg dagal dama makaranta awa awa fkafik takəya daghələy dama makarant hənan biya awara mudta kshgha məng tkadma zarha ar nay k makarantbiya ar naba njzga hənaha. Ar naba vana hənaha sigra kəyam dadaha kəyam tagar kzarha məyam takəya ara njzgy hənahbi ara dəg dagal dama makaranta nr thikna kan kadga zamanəna chal ma dadaha ko zarha tir njzga hənaha ar may tagtir tag takəya an zərara aw wa ɓagaɓag hanan dghaləy dama makarantibiya ar may tagtir taghiya tow zarhən kuma ar chirgan takəya das kəy may dada kwa tagdət tag kalbugbiya ar banjza hənah kaway ar may dagal ku da vakwarya kwan kuma kalkal bi ma ɗakarətɗakga ashay ɓagam ndaɓag kən k-kus-kuraya awara mətra sigra kəyam vəltir kanka gar gaɗi zarha ar siragay lau awbi ar sirgay k dəgəy dat vokbiya ar sirga ba ndakwan nətira sigra kəyam tagar k zarhaməyam k dəgət marawa kad ga njzga dunina ma tagam tra k daga dunənbiya tow tvokwa yanwa huɓa thad bətir wa huɓa thad.